ŋna lie lɔŋfeŋɛ kɔnde lɔŋfeŋɛ nuɔ, kpoosiɛ, nyambe siɛ, kumu a bɛ ya tie bumaã ya tae, ya tae muã mɔ munu yɛ mu kpoe lɔ fɛɛ anu ya fɛɛ mbe wa bɛ nu mana, anu ya fɔ wakɛ i kpoosiɛ lɔŋ, i nyambe siɛ lɔŋ, báana bábáa. jowoe, lɔŋ feŋɛ nu mɛ nu i yaa a lɔŋ. Yaa lɔŋ ndee i kpoei ti wakɛ bɛna, kéefee, i kéefee lɔŋ, kpoosiɛ, nyambe siɛ, kɛ jowoe, lia lɔŋfeŋɛ nu mɛ nu. Kɛ mɛnu i ti a lɔŋna a kpɛɛ bɛɛ woiɛ i baŋ i yɔ. I kpoosiɛ táa i ya- i jowoe kɛ alɔ, a bɔɔ <hesitation> nyambe siɛ táa, i báana bábaa táa. báana jae, lia lɔŋfeŋɛ nu mɛ nu. kɛ kéefee, i yaa fɛma lɔɔ i yaa lɔŋ bɛmaã, ya tie a bhii lɔŋ naa i ti wakɛ bɛna i kpoe yɔ, a kpɛɛ bɛɛ kɛmu i ti fɛmae. kɔnɛ́ɛ, mɔ ya <hesitation> ya woe i lɔŋfeŋ, kɔnde lɔŋfeŋɛ bɛna lɔŋ, lɔŋfeŋɛ nu mɛ nu mbɛ a jia naa kpɛɛ, kpoosiɛ, nyambe siɛ, jowoe, kéefee, kɛ lɔ lumbee. lɔŋfeŋɛ nu mɛ nu i yaa lɔŋ bɛɛ, ya a fɛmae i ya lɔŋ, anu ya fɔ oo musu mɛɛ a kpoosi mɛ wa fɛma oo, a nyambesi mɛɛ wa fɛma oo, i ya fɛma bɛɛ i yaa lɔ nyia i yaa lɔŋ. nyambe siɛ, kpo-kpoosiɛ, kefee, kéefee, kɛ lɔ jowoe, jowoe pɛɛ, i jowoe kɛ kpoosiɛ yɔ, i báana bábáa kɛ nu, kɛ ya nyambe siɛ kɛ nu i yaa táa. A kɛnu i bɛ a lɔŋ na, i tée a lɔŋ na, sáamaã a kpɛe ya a lɔŋ nde I ku- i bee kundɔkii bɛɛ ma kɔɔ koa, hoo dee i bufae, nyambe siɛ, kpoosiɛ, jowoe, i tie a lɔŋ na, woɛɛ bɛ a kpɛ ani- i táa <hesitation> muã mɔ mu nuĩ mu yɛ mu mai fɛɛ. ani ya fɛɛ mbɛ wa bɛ mu kpáa-mɔ wa bɛ mu kpoe yɔ. ani yɛ mu jɛmbɛ, ani- anda mu jɛmbe, mɔɛ ya fɔ wa kɛ alɔ oo káse bee kambá mai i kpoo mɛɛ, i lɔŋfeŋɛ mia nu kpɛɛ wa lɔŋ? Kɛ ya lɔŋ bee kpɛɛ yaa jia, yɔ mbɛ kpoosiɛ lɔŋ, mbɛ nyambe siɛ lɔŋ, mbɛ jowoe lɔŋ, mbɛ báana bábá lɔŋ, feŋ bhii nu nu kpɛɛ i la tayɛ anu ma i yaa jia. ya tie lɔɔ a lɔŋ na lɔɔ, kásee gbi be tia kambá mai, sɛtija bɛna i tia i ye, i tia fɛma na bɛna, kɛ lɔ fɛɛ, fɛɛ káwoe, káwoe, káwoe lɔŋ feŋɛ nu mɛ nu i ya fɛma i ya kɛaɔ kpɛɛ i yaa lɔŋ, i yaa fɛma, kɛ sánde, i sánde kɛ a lɔ i yáa táa, i feŋ mɛsɛɛ nu kɛa lɔ kɛ ya túu jae léŋ kɛ a ya, i ya a bhii lɔŋ hoday i bɛ ji mina i bufae, kase gbi bée kambá mai, lɔŋfeŋɛ bhii mu yaa fɛɛ wa kɛ, kiimu pɛɛ nikɔsaŋ ŋna leŋ mɛɛ ŋna a woo ŋ bɛ a bumaã lɔ ŋna a lɔŋ wa kɛ gbɛlɛŋ, kpoosiɛ kɛ nyambe siɛ, kɛ jowoe, báana bábaa kɛ bánaa ŋna a lɔŋ wa kɛ